Takaye teini lontaxo xhí ki arroz kuiji, arroz kué, takaxhinan tani iin moli takalahí taka lakexu nunduxito, kuxhin lazo ke exo comida te lazon nix uku arroz, kujina'a arroz kué, kilakey chinana kué telakei takaxhinata, kaxo i iin arroz kujina arroz kué.